Birds can build their net so dah they can be able to lay their eggs in <hesitation> in them. Birds can build those nest so dah they can able to sleep in it as well and each bird ley female and ley male to one net to one net so say for example if a bird go and build ley net ley net aay for dah bird and ley husband if different bird go in dah particular net dah <hesitation> those two birds will not go there they will leave it with dah bird dah entered there I don't know whether dah out of jealousy or out of what I don't know, so what ley can use to build their net or <hesitation> you know where they can put their egg they can use the rice strunk, when ley people finish harvesting their rice like dah from ley farm, dey strunk they will go and collect it come <hesitation> you know when they bring it they will put it in ley tree and start hurling it one one using their mouth to be able to plait it so I don't know how god did it but out of experience where I went to nimba county and I saw right in ley town there is a tree, big tree Ley called doeor so dah tree I saw those birds building their nest some of them use ley palm tarsh dey hurl it with their mouth they go and even and build their nest. Some there too will go in ley swamp to go and get those soft grass dah in ley swamp dey will go get it come and build their net or nest with those <hesitation> you know things just because they want to make sure that in ley evening time they can go to bed and have place to sleep rather than sleeping just in ley tree for rain to fall on them.